<noise> Ny <hesitation> ahanigny taigna tiako naifa lafo be: matetiky ahanigny amiregny <hesitation> hôtely maventy be regny, amy restaurant regny zany <noise> ohatra hoe pizza a, <noise> lasopy karakaraha zany.